اگر ایک روم ہوسو پینٹ کر رہے، تو اس کے واسطے سب سے پہلے کچھ پوتیاں ہونا، جن سے تم فلور پہ بچھا سکو تاکہ فلور خراب نہیں ہونا۔ دیوال کی پینٹنگ واسطے تمہیں برش ہونا، پینٹ ہونا، پینٹ میں مکس کرنا ہونا۔ ایسا دیکھنا کہ کون سا شیڈ برابر لگتا، کون الگ الگ شیڈ لگا رہے دیوال پہ، سب برابر کر رہے۔ پہلے ایک سفید پوٹی لگانا، اس کے اوپر پینٹ مارنا۔ اوپر سیلنگ ویلنگ پہ بھی پینٹ مارنا واسطے ایک الگ سیڑھی رکھنا، اس پہ پینٹ مارنا تاکہ وہ برابر دیکھنا چاہئے۔ الگ الگ قسم کے برشاں استعمال کرنا، دیکھنا کہ ہم ایسا خراب براب تو نہیں کر رہے۔ برش برابر استعمال کرنا، ایک لائن میں اپیوک کرنا۔ برش نہیں تو ایک رول آتا پینٹ کرنے واسطے، وہ رول استعمال کرنا تاکہ برابر پینٹ کرسکے۔ کلر کا شیڈ دیکھنا، غلطی نہ ہو۔ فلور پہ اچھے سے پلاسٹک شیٹ بچھانا تاکہ فلور بعد میں خراب براب نہ ہو۔ ایسے ایک اچھا پینٹنگ انٹنگ بن جاتا دیوال پہ۔